Pues nare zlua bich, cun becw gy’a diferenci xthen ma na ah este bro ru becw que bich, tchi becw ah, este, rdux becw gel, rdux becw gel, tchi este, rizaa becw ra nez lan dani ga, runma gan este rga ra many, ra za conej’w, za many ro’h ru run ma gan rga einty bich ah, bich queity rdie dandi bich <hesitation> casi langyw diza ni ryw bich, rcka gama gyag rcka gama, per niizy runma, einty becw queity za rcka di ni gyag, lani queity run di za ni gan gicka ni gyag lani tchi-thci bich ah rawma casi-casi pur cob ni raw ma enty becw raw ma get raw ma, einty bich casi queity raw dandini get, cob zy raw ni lani.